Tetaguasu Iranpe jokope ñavae jeta tembiu <noise> jaereta jou uru soo guaka soo vesa soo jaeramiñovi tanta joureta kaovireta tomate kurkuma joureta vi guiso jaeramiñovi jokuae pasta jei superetavae jou retavi <noise> kaovi ndive